Tëtäguasu <noise> Singapur <noise> oa sau <noise> aravitupe <noise> mopeti eta saupopa ovapa pandepo arasape, imiarireta malayu, ingles, tamil, <hesitation> singaporean <noise> mandarinpe, Singapur jaeko mopeti tëtä oiko. <hesitation> jokope <noise> jeta jevae jekaareta <noise> joureta tembiu irupigua <noise> oñevaeva <noise>